والله كل حتة عندها حسناتها وحاجاتها الكويسه وحاجاتها الكعبه. الحياه فيها بتكون سهله في حاجات وصعبه في حاجات ، لكن علي الاغلب انا اخير لي الجبال من البحر، بقدر اعمل حاجاتي بشكل احسن من البحر وانا مابعرف لي عيشة البحر عشان كده اخير لي الجبال رغم اني بحب البحر شديد